Laatoto huunde nde maamiraaɓe ana acci ɗon. Illa e mawɓe anndeeɓe mbiyammi. Walla duu eɓe mbiya ɗun ginne moriyaangu, mawɓe gaddinkooɓe ya. Ɗun duu eɓe cifoo. Eyyo, ɗun nii min kaa anndumi e muuɗun. Ayyoo.